<hesitation> Roisy, <hesitation> gn'andro mafana fohy; fa gn'andro manitsy gn tena lava be; da gn nitsy agn zany arakaraky gn tana avao. <noise> K la i tana raiky manisy be; da mety tsy hitovy amin'igny gn nitsy n tana raiky. Arakarakiny avao.